Ko njamaaji goɗɗo ɗum ko ribs, waɗata faggude keɓe sabu sabu rewɓe hoore fiyaangu. Ko njoɓdi goɗɗo ko handle e hoore rewɓe ngal sabu, fiyaangu. Kadi, ko canopy rewɓe sabu sabu sabu njiddaade ko fiyaangu ngal.